Kangaroo khe Australia haste o mangthogo tei baharwui baharui himo. Bongni yak khe chikon yakung khe kotor kologma tei belai kwrak khe fan gwnang. Bongni yakung kolog ongmabai kologma khe kaharwui mano. Kangaroo dos feet kuchuk jora baharwui mano tei kaisa ghonta o sait km khe khachogui mano. Kangaroo bwrwui ni bohog langa hai kotorma tei sakni bwsa no tuiyo ayang uwang thangfru. Bohrok ukulwlog khe himui <noise> maya bo bongni yakung yak ni bagwui. Bohrok kubuni bodol bai gwdalui tongoi mano tei abonibagwui kangaroo Australia ni haste ni mal mata.